Ao, ewa izay ty zany koafa, hitanao zany koafa anao zaka maresaka, anao fety karaha reny zany, tsy kwa zany io na tsisyy tsy mamono aomby zay fa, io zany felika felika reny felimafana reny felika reny zany de efa mety reny, reny zany sady olo jiaby tsy fady any reny, sady matsiro koa reny.